الرسالة كانت مكتوبة من بحر جديم يقول إنه ضاع في بحر غريب ومحتاج مساعدة، صيادة جررت ما تضيع الوجت، جمعت أغراظها وركبت جاربها وجدرت توصل لمكان البحار وتنجذه، بس إكتشفت إن هالرحلة ما كانت مجرد إنجاذ كانت درس عن الشجاعة.